E kolosaine gn' olo avy a Inde agny koa zany hitasika ame film karana io avao e, miara-mitotry ao aby indreo, ababe, endribe, aba, endry e zanaky e zafy, miaraky totry miraiky tragno ao aby daoly, mifagnosy ao aby da misy avao koa gne vady atolotry, anao sy afaky misafidy ah igny sipako a akonanizao e tiako, hum de tiane ray aman-dreninao igny da igny e ajainao.